Bẹn ku mama kum ọchẹ nomum ma ame mum ma, egẹ num chika oloyeyi i kpẹm ma anu nwun ma, oka nọa elanọ ma gbọbue, ọda nẹchẹ wẹa, amọ lo je ẹ, so ọda doduma nowọda olọhi kpem-ma nanọ oga nwun ma anọ iga nwami adolọbin, ẹgẹ num loyeyikum lẹ anu nmam ma, ẹge nya nya nun wọchenya nya ma sọ ayi ekofulẹyi lẹa oda nega be ya memlanu lẹa aga jọn, so amu nmum ma ẹgẹ num ge lọdyi bọ lẹ, num ge gwije lẹ num gbiyin lẹ pee num ga nipin, anu nwun ẹjẹ jeyinu kpẹ, ma ẹjẹ jiyinu kpẹm anu nmum ma, ẹgẹ num chika oloyeyi le ode mun ya kpem nya anu nmum ma odre kpem nom ya kpem anu nmum odre dua, ili ona kpẹm anu nmum ili ona kpẹm-ma ojilima ocha-achẹ amun nmun kpẹm ma, kọs ẹnẹmum nun jọgbọm-ma, ẹnẹ no mum-ma anu nmum eje junu kpẹm, ẹgẹ num ge lojilima chachẹ le num ge yodre lẹ a, anu nwum ẹjẹ jinu kpẹm ma, anuya num le piyochẹ num wẹ ichẹ nya, anu nwun octoya kpẹm ochibu ona odre oya ẹbẹ ogwu, oda dp duma kpẹm kipu ẹchẹ nya anu nwum ma ẹgẹ nage guruta mlọchenylọ lẹ, ẹgẹ nage kẹla memlocheyilọ lẹ, ẹgẹ nage kẹla memlochenyilọ lẹ, ẹgẹ nage gwuta mlo̱bo̱ lẹm anu nwun ẹjẹ jinu kpẹm ẹmum jọja kweyi kichẹ nya, ẹnẹ no mum ma anu nwun ẹjẹ jodeyi nya kpẹm ja kweyi ichẹ nya.